teña rokaky lay iaho! Maro loatsy asa tamaly iñy; ny torimaso koa tsy ampy; ny olo antraño koa da mnô manamerde nefa problemy teña da maro. Tsy haiko lay ny ra ahiko e! Tsy hitako vaha ola. Da eto avao lay za miteno añao no añao mivolaña izy da miteno avo zaho, matokisa añao.